عشان تغير زر على قميص أول شي حدد مكان الزر ثبته بإستخدام دبوس بعدين خذ إبرة وخيط وإبتدي نخيط من الجهة الخلفية للقميص مرر الآبرة عبر الزر من أسفل لأعلى كرر العملية من اربع خمس مرات لتثبيت الزر لكن الزر فيه فتحات نعبرهم في النهاية قطع الخيط الزائد واتأكد من أن الزر ثابت في مكانه.